சக்தி கருவிகள் என்ன நோக்கத்திற்கு சேவை செய்கின்றன. சக்தி கருவிகள் பரந்த அளவிலான நோக்கங்களுக்கு உதவுகின்றன, முதன்மையாக பணிகளை எளிதாகவும், வேகமாகவும், திறமையாகவும் செய்ய வேண்டும். அவற்றின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் முறிவு இங்கே. அதிகரித்த செயல்திறன், சக்தி கருவிகள் கையேடு கருவிகளை விட வேகமாகவும் திறமையாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மின்சார துரப்பணம் ஒரு கையேடு துரப்பணம் அல்லது ஸ்க்ரூடிரைவரை விட விரைவாகவும் குறைந்த முயற்சியுடனும் துளைகளை துளைக்க முடியும். இது வேலை தளத்தில் உங்கள் நேரத்தையும் முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்தும், பணிகளை விரைவாக முடித்து அடுத்த வேலைக்குச் செல்ல உங்களை அனுமதிக்கிறது.